Roqu yooyu dafa am <noise> bànko, dangay yore sa ko <noise> saabu, walla sa omo, <noise> boo raxasoo pare nga jël odsawel bi <noise> toqal <noise> nga raxas <noise> mais saabu bi war na am odsawel bi war na am nga raxas sa loxo yi <noise> pour mu set <noise> microbe bi dee. Waaw bu fekkee dangaa am we bu gudd <noise> danga war dindi saleté bi nekk ci bii we bi <noise> ba mu set nga <noise> raxas sa loxo yi ak omo ak saabu ak odsawel <noise> walla saabu ak odsawel.